Zéro, <noise> dimy, fôlo, dimy ambinifôlo, roapôlo, dimy amby roapôlo, telopôlo, dimy amby telopôlo, efapôlo, dimy amby efapôlo, dimampôlo, dimy amby dimampôlo, enimpôlo, dimy amby enimpôlo, fitopôlo, dimy amby fitopôlo, valopôlo, dimy amby valopôlo, sivifôlo, dimy amby sivifôlo, zato.